<noise> nainy nyo te kakaii, a fo mes a pan fo mes a pan toor nom ton protsek tan fo kau. Ri naa faakei mitoya soroken te kaa men open nin. Pan nyo te tagei a kau uya soroken. Ri kat ton open nin fis puak go kam to tan fa fi fa jias fo vavainy. Ri fajias ton vavainy, nyo jias to iny nainy vurugan te kaa men tajiat kinai, moun, te kat kat tajiat an tsoiny kam kat kan ton fo tajiat tsuri. Ri kat ton buiny kain ainy, tan fauf fo kau tana torara, nainy fo kau te of, te kaatsun men fo kau boi iny <noise> fo kau boi iny vio nan fo kau tan pan ri natiny kakaa ror tsunia. Tan nainy tsun tiya, nyo te tagei kau tan matan tsiau, nyo te tagei ovei ya. Siriu nyo te nainy nyo te nainy tagei ya siiru fi nei, kaa ti ya nan a kaatsian. Nainy ai faagiir non ai nating faagiir nom fo kan kaatsian tsun. Nainy ai <hesitation> nainy ai vevee nom ai nating vevee tsun non to buiny tai. Kain tan fo kain enimol ti ya. Tan nainy tsun ti ya, tan <hesitation> tan fo toruar nainy fo toruar te naa mee tan nainy tiya nyo te tagei ya tan matan tsiau. Nyo pin ma tagei ya tan fokinai nainy tasol an tan nainy ai te naa mee fan, vainy te naa fak <hesitation> fakei mi ya fan tan nainy tsun ti ya nyo te tagei ya tan matan tsiau.